Ta <hesitation> mun mun ɗiu lokacin bu hyi vardimun to hyi vurdinmum ghi fari wayona mamutan ci khikhiya khiyuni to kullum zhewali wi ca ɗan ca ɗa muniya umma kullina kuma mun za mum Ghana kullum sinni bu mbanai kar muniyya fatau. To ghi kuza daɗin ga ciɗi va ci khi-khiya ɗan gma va kar mun yarda yaniyya renuni caba ma hyi khi khiya ɗa mun ba gaara mun nginan ba gaara, to ghi kuza daɗina sosai lokacin bu ci khi-khiya zha shawara kullum ca ɗa va kar wa u'ma kaza kuma wallahi sai ghu u'mi u'njikhina, to ghi ghu fakhi ga ghu zayan ɗi makarantai, wallahi ghi kuza daɗin sosai wallahi tallahi dan ghi p'a layakhi sosai, mun ghi sa wahali ghi sha wahali irin ti subu nuti yan wulthin wususin subu niyya baɗi makaranti a'a kautina a'a njuwakhin tsuwara a'a <hesitation> wallahi tallahi ghi kuza tunda <hesitation> ɗin yani bu mu layiya ba wu tsaighumun ghi ndaka u'nwi, din yani bu wu ɗi va dawa khiyan ghi ndaka u'ma. To shawawari khikhiya bujan ci bujan gaskina, to ghi ghu fakhi ga kwi saari yayanan. Kullum can a var suwuyi ma ma var yuuwi gha sultha ma ndaka ma ɗa lhuwusi ma tsiga khin cani kamar yaddi ma tsighimu khin macana haka we ba ma tsiga khin cani tin suwuyi har c'amaza ghi ndaka falusu sai c'amaza sai kusan miran masir ai miran juɓɓ boni raa sai muna falusi mun ndaka lthiƙan can gwan tu ndaka lthiƙan. To cani kullum yan ta bujjan, waniya khiya u'ma kullina wani ya yakhiya u'ma kullini khin yani bu wu p'aya. To waniya kuma wani ya ghana bu ɗin yani bu ghi zhiwi, waniya u'ma saboda khin we ba ghi kummi kunyasi ko njukwan ba a ndaka cinuni, ko njukwa ba a ndaka cinu ni gha di va suwa ghi ndaka ndaka kaza. To yuuwi gha sulthi sai ghi saki ghu ban kuyasi kawai ghu ban ghi tsighiya to pa wi cinu cinu ni wi cinu ni wuri wi cinu ni wuri kaza eh ghi cinawi wa bu wa ɗa kaza wada kaza wa da kaza. Ghan ga takardi ba a lthawuya mum ghi ndaka zabaa sai muna t'ayiya to na takardi wi wu cini mun ta ghishan ta karanta ta bura ta bura ta bura ta ca ta da dawa dawa sakya rubutina, mun bamun da sakya rubutinata ta faka taba karantau ta nahau ta dan va to shike nan. Gha ban ga din yani bu hyi dayan ghi ndaka buji va d to ghi bag hi wi cinimun, nay an hyi dayan nayan hyi dayan soboda khin we`e mai tsiga khin can ko wulthasi ma a layi yan dawunu ga aru ya dawa wulthasi, wallahi yayinan sa ara, bu mimiyai babuni lthinana a ni da ghi sin aba we`e kayani kai kai ghi ghi ndaka lthadau ghi sinana ghi ndaka mucau ghi komima da kayani muna khin cani to amma a gwada han san zuci yayu can a gwada yan gaskiya a gwadayan kirkina a gwadaya yan kirkina a gwadayan mutuncina saboda khin we kayana`a din ghi ghu variya din yani bu ghu ndaka umma sai ma kuza va aa handai aa te ta khin mutumcina. din yani bug hi layiyu, kowi bu kuza labari a di va wa ca a`a abu wuyan hyi ndaka dan va kawai ta fatau to amma fati gam un mun ghi laya reninu, dan reninta biyi talacina, diyuni bu kwa zha wi ko kuwa sanni bukwai za ta zhu walai ta zhu walaiko kuma ta arawi, ko kuma ta ta mutuciwi, ko kuma ta munga mu ni khin kwadinu, mun wan cana `a kwadina, dan ai khiya dan kar wa yarda wa Ghana bu kwadinu. Ko kurdina ndaka yana moti cina'a maca ku khinya wuyani maca can ghi ndaka ɗa aa khiɓai kwanya Ghinshina kiyayau, mun ghi taba dahyi va a'a wane kurdin nu wa kam wa canu ko ga kurdina caba muna ca shawari ti wulthin gwan ɗin kurdin bu hyi nahi danza kar hyina khiya hyin khi ga hyi ni sinna hyina t'ayiya, dan yi ba ghi ba wulthin raa ko fuɗɗi kayani ko kurdin ba ni sinni a didi hyi ka hyi p'aya sai yaɗa na kurɗin nu bani bu didau, sai wa kuza va Ghinshina u'mu albarkai to te'e ta t'ayawu ta baya wi daga ɗi wi njuku njukuna ta baya wi daga ɗi wi kangina. <noise> To taba muna buju cewan, shawarwarin bu muna bu ghulhuban ya u'mau, ko ghulhuban hyi bujima to <noise> wa ɗuva wa ɗuva wu ndaka ndaka khin cani, to wallahi wu ndaka kuza daɗina, wa ɗiva wu ndaka zala ghanwi, mun dai shawari bu ni bujayan kayani muna u'ma ti ampanin khin can kullum, muna kuza daɗina kullum a tun sai mun ɗa kai lthin ghulhuban hyi layuni juju, saboda khin we'e mun ghi kuza dadi shawari bu hyi cayan, kuma ghi u'ma ampanin khin cani ghi godau. <hesitation>